Yè do kosuk man yè mèn makar ba pats man yè da livka a dau ba ay sa da ndiya, yè da livka a dau ba ay sa da ndiya. sum pizh ngièè a zhè? Kado adèb gi ginè ba ta èazka ka, kado adèb gi ginè ba ta èazka ka, skwi man a nga <hesitation> a gomnati avanga a riy pa zur zura kaɓi ka nga goèakoya, nga agau faè mok zlam ba ka ngots dubu a gau dubu zlam ba kada livka dawa aka sa da ndiya. ka suna kɗ da man ka wuday avizi ta kuèak kuèa a giè ko du magatsi, kada ndiya akada liv dawa akasa viya a wudahi ngaya ata ndiya, sak tsariè sak tsamakiè, ko mana a gasa ka liv skwi dubu zlam zlam ginè ba man ka do a kosuk aka ndo di man n'jèl ngaya azɓi ka ngèchè èa? Skwi di man yè da sa pizhè aka gaè bèka wuday sata ta èazka ka. kado avar bɗka chiviè man aka da pizhè gidau sa ta aza asaɓi, n'dara man kinè kazlatsa akinè pang di kabi ka nga tala sata wuèinga azɓay Gudam a nga wuda maffa a nawa nawa ba ka gudam nga tɗ wahala, tɗ borno sata a ndzi nga a hakida sata wadalay mammga n'dara man kinè nguha a giè kinè ɓi, ngau nawa nawa bèka, nga shuka koya auda, mali azhè skwi dɗman aka gada <hesitation> nga liv dau sata agi sak tsariè moko nga ba mizlinè atè riy nga ɓi, kosuk ngièè man azhè kaɓi ngidè ba, kada cho duwa asum ndo ngièè, ndohi n'tè nduvta ba staè asum ngièè vay duwa aka gaèata ata vaka, yè dè avara ayda pizka m'pizhè sata azɓi avina sat wuday nga ngamè ata balth kaèa sa mè? Ko suna agsa ka mana gomnati ada taikèjina a ndohi kaɓi nga ta <hesitation> wa dlay mamga va cho giè kinè auda a skwi di man chiviè anta chiviè anta Gaèata a ndohi m'bi biya man va tsau tsavul mafa ata gaè, a ndohi nga m'bibiya ka vogoè ma maffa vogoè ma maffa atèsa nga data kuènga atunga. wa dalay mamga yau ndzi hahaè nga sai nga fokoy ndav ndo man adagaèa skwi ga azhè nɗba nduvna kilèng. a ndzika ka liva a aka viya ndo amana ni sai ka liva tɗ kosuk atavaka, kos nga nga fi giè ma sai zhigilè <hesitation> adala mamga sai nga dana kuènga a zhigilè, ambèl nga azaɓi sai man nènga a zhigilè Va shikè auda way kirmamga anta nga aman skwi man kavana azhè vana, ay fau ndav a kirmamga aka gaina yau ndzi nga atanta skwi ya mè antè riy nga mè? Skwi laka antanta ba dzau, sum n'dè avara azuɓi kinè tsina zura dalay mamga? Ndara man nga tsuko giè nga auda anga do ava ndo anga gaèa nga zhè anga maffay a yè hausa'hi ma yè fèkimè ma <hesitation> kat sè kam faida nènga'a azɓi, n'dara man nga tsuko ngièè nga auda wa kirmamga wa kirmamga nènga angasa amana nganga a nga maffa, kinè nguh dè va kinè auda ɓi skwi di man zhigilè vana n'dè va a ndo ava fakaèa a zlazlaè akinè shikè avuna azina a nga ba anga adè va a ndo